شن رأيك يا خي لو بدل ما تشتري كل حاجة اختر على بالك أركز على حاجات اللي فعلا تحتاجها يعني الحاجة اللي ليها لازمة نجيبها وحاجة اللي ما لهاش لازمة نخليها، ساني حاجة نشوف نمرتك كيف نقسمه ثلث لصرف ثلث للتحويش وثلث نحاول يفتح بيه مشروع ولا نستثمرها في أي حاجة، مش لازم كل لحاجة نجيبها ماركة غالية، نمم نمشي حالنا بالحاجة اللي تناسبنا.